﻿الصين <hesitation> مجتمع محافظ، و مجتمع عريق. ثقافته تتمد لمئات السنين. <hesitation> عندهم <hesitation> طريقة التفكير <hesitation> مختلفة على باقي العالم.